Ma kõnõlnuq näile õkvalt niimoodu: "Hüäq reisjäq! Maq olõ jo ammuq piloot olnuq ja pall'odõst tormõst läbi sõitnuq, ja seo torm, miä parhilla mölläs, säänest olõ ma jo mitu kõrda läbi tennüq. Nii et tundkõq hinnäst häste ja julgõhe, hääq reisjäq, külh ma teid maa pääle tagasi vii."